غاح انصحو يجغب هاي الوصفات مثل جيج مشوي عالفحم مع شوية خضراوات او سمك مشوي مع تمن او عصائر طبيعي هذولي غاح يكونون سهلين بالاكل ويغذون الجسم ويشبعون وهم غاح يكون أكل صحي ما بينو دهون تسبب مشاكل صحية